Sèè nìì lɛ sie, five o clock mìŋ yewe dìì, ka ka ka dììyȧ hmɔ̀ɔ̀ŋ, e wùìyèɛ bie, ka guò, ka bane bànè ka kà ko zɛɛ, because mìŋ yaà mɔìŋ nyuuŋ, mìŋ yewe zɛɛ mìŋ hnàŋ ka jɔ̀à saaŋ mio ka hawe ka weè gè nyiiŋ because e kɔɔmɛ̀ fèìm tɛ̀ɛ̀. Mìŋ yewe naȧŋ dìì ka fòlà jɔɔlèi ka ɓèmè ɓɔ̀wɔ̀ ka hàmàŋ yard sùà ka hȧmȧŋ kitchen, ka kàmè, sèè nɛ̀ŋje jɔa nɔ̀ìm sìwè kaiŋ jè, e nɛ̀ŋje go nɔ̀ŋ, ka nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ maì bìa ka tìȧ. Ɗɔɔ bà wèè kploo naȧŋ sèè gɔɛɛ̀ nyinge, ɗɔɔ bà mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ maŋ dèè ka miŋ sòà, kɛ̀ kà naàŋ ɓèmè nɛ̀ŋjeim màŋ wèè ka nyùnàŋ. Mìŋ kpɛɛyɛ̀ nyùnaŋ è haì e watiɛ̀ wèè tȧìŋ zɛ̀i, kɛ̀ kȧ ɓɛìŋ guò kɛ̀ kà kùwà maŋ sɛìjì maŋ kɛ̀ kȧ kȧ ko mìsiìŋ kȧ zɛì, mìŋ hnàŋ naàŋ nɔŋ miŋ fè ɓɛìŋ kòlà jɔɔlèe kɛ̀ kȧ jɔ̀à ko saaiŋ, mìŋ donȧŋ naȧŋ nɔ̀ŋ sèè jawèim mȧŋ kùwòìm kɛ̀ kà hawe kà jiwiè.